Noy ballirta sukaɓe tawe famane yanɗe ɓiɓɓe leɗɗe. Biɓɓe laɗɗe ni suɗaaki nafakka muɗum e ɗuɗi e ɗuɗi, e hokka ɓandu, e wattana bandu ndiyam e don entina ɓandu gurol muɗum. Biɓɓe ladde bo harande muɗun a tawan e yifu ne non nanda ira harande nyiri e sokora en. e hani tawe sukaɓe nyama ira, ira lemmurunje, e ira ayabaje, e nyeyeruwa, e ko nanda e majje, ngam waylugol ndiyam ɓandu muɗum e saydango ɗum. e naydango ɗum sembe e ɓaydango kulle keyde e ɓandu ɓeyda laɓugo e bayda yanɗugo ɓeyda yandugo ɓeyda maunilaugo don.